Kuako ikavigueva, ɨ ko yauta jetarupi, aguiyeara yanderetepe ɨ oata, yauta ndaye ɨ mokoi, mboapi litros arape, jayave ngra oata ɨ yanderete pe, ɨ ko oyoevi yanderugui